जी साल मा भी गणो नुक्सान <hesitation> मानसानो है रियो। पोलो सेंशेक्स को आये ने निप्टी को आये नी ते दी मा जी गणो निचे। आये गियो ने गणी भारे मानसान पैसा जात्रिया जी सेर मार्केट। सेर मार्केट को आये पण जी सेर मार्केट मा अख मा निचे निचे निचे। निचे जावरियो ती गणोद भारी रोहे साल तो लिए वारू को आये।